الشخصية التاريخيه اللي اعجبت بها هي كانت: سيف الله المسلول ، خالد بن الوليد <hesitation> كقائد إسلامي عظيم ، أيضا لدي إعجاب رائع بالإسكندر المقدوني اللي فتح العديد تقريبا فتح نصف كوكب الأرض ، فأنا عندي شغف عموما بالشخصيات التاريخية ، الشخصيات الملحمية في <hesitation> في الحروب و مدري شلون.